Tar ngò gak, tar ngo bap, <noise> tar ngo kwa, tar ngo fir, tar ngo pèt, tar ngo pimi, tar ngo pòbap, tak ngo pokun, tar ngo pofar, tar ngo sar, tar ngo sarpogak, tar ngo sarpobap,